بالنسبا ليا أنا, نخير نكون موسيقار مشهور, على خاطر الموسيقا عندها قدرا إنها توصل مشاعر, وتوصل قلوب الناس برشا, وتبقى ديما محفورا في الذاكرا لسنين طويلا متوفاش, الموسيقا تلم الناس, تخليهم يفرحوا, ويحسوا ببعضهم, ونحب نكون انا السبب باش نشارك الفرحا والسلام من خلال الألحان اللي نقدمها, والموسيقا اللي نعملها.